Nampa direnrengi lampa ri baranna ka biasa todo injo malling rirenreng capia ka nu-ka nu biasa anda dakka kodong jari biasa akrurunga anakku akrenreng capi punna lante mi ri balla ri pantama mi ri baranna napa injo baranna taa kule sumbarang ka nu ta'cepe pi injo capia nampa kulle ni pake anrio nampa punna ku pantama mi ri baranna kacang todo biasa, biasa to i akjallo, biasa todo injo capia nampa punna salastangki kulleki na kiddang, nampa punna na kiddang ki sannang-sannang todo injo, jari macca-macca paki akboja stang punna nguppaki ri kinding kulle ki aklumpa, nampa punna maing mi antama ri baranna ri sekko ulunna nampa ni rampa maing mi ni rampa nampa kulle ni rio inopun ammake jaki salang, ka punna make ki embere malling kalilli i, biasa todo nakke tania ji capingku ku pakei sabung, ka biasa todo punna <laughs> bissa a motoro akbissa a motoro ammake todo a sabung ka ballo todo injo motoroa punna ri bissai ammake sabung, lassiri i tangkasa manna bang nakke biasa ku pakei eiaki rolo kak e akbissa a motoro ammake todo a sabung Ka ballo todo injo motoroa punna di bissa i nampa make to' sabung, lassiri to i tangkasa manna bang na nakke biasa ku pake to'i sabung jari punna bissa ku sare-ku sre rolo ere nampa ku luklu i, maing ku luklu ammake ma sabung nampa punna make ma sabung ku luklu todo ji sa'genna tangkasa, jari biasa nakke ku sambei sabunga ka kukua maing mi ku pake ri bang motoro a, na arurung ri rateang na jari jammang mi, jari punna maing mi injo ku sambeu, mingka caddi todo i ku sa' jari punna maing mi injo ku sambei mi ka kodi todo punna sabung ri kap motor dipake nampa lampa di rante motoroa, nampa punna injo sabunga ni pake ni luklu mi nampa disirang mi ammake ere, nampa biasa punna jari punna maing ma akbissa motoro ku pake injo sabunga anrio todo ka kodi todo i punna motor ta ji anrio gitte anre